أفضل بصراحة إي أمتلك شيف خاص فيني .لإني أحب مرة الأكل وأحب أستمتع فيه وإني أجرب أشياء جديدة ،وكل الأطباق الجديدة أحب مرة أجربها وأستكشفها فوجود يعني الطاهي ،يعني إني أس -أستطيع إني أتناول وجبات لذيذة وصحية بدون إني أخاف ،أو ياخد مني مجهود ،السائق طبعا أيضا مفيد بس الطعام يعني له متعة خاصة.